<noise> Na tlau ii ɗa abba, tlayaja saa mamu gangaamin jaa kawa gaggai ii kun rooba jaa dedu nən jaa pii aam le kunu sai jaa tamtli jaa tamtlidu nən jampii jampi jampi l ɗa bee sai nwauyatiew tamtle kara nən danndu jama to wata aabaən ga guazu aabən da sunu jaa da mudu nən sai jaa uiiyi na aamija sai sa tlii na jaa da sunu jaa fla na jaa nən Jaya naaja ii pata ii Dalai jaji dali nən atuu ri aam ne aam kuma dongara nən sii aam atəka ni nda rammeja kwadai rii tən bii Paa rii tunu na vək to Jaa dame na viiya təkaja li dale nən jaa me aɗa ja jan naaja sai jayi naaya ii wundwa muwija muwiya je dayin gara ii wənduwa yeshi nda jii na ii makaranta sai ada rammija to gusku kasau kawa gaggen naa wambai tunda nda ɗawu na kun ii rii karatu. <noise>